المكونات الرئيسية للكمبيوتر الي هي الشاشة اكيد شاشة وكيبورد ويو اس بي والدأ- المذربورد احنا نسمينو الكيس ، ووالشاحنة ممكن تحتاجا ممكن ما تحتاجا والماوس